عدد الشبابيك اللي في البيت اللي أنا عايشة فيه تجريبا <hesitation> عشرة شبابيك، ثلاثة شبابيك صغيرة، وسبعة شبابيك اللي هي كبيرة.